Awahi ha vah heh onongh wandha wang kwe echo okphai koddey koh igbe wany nwha oshuwa kephawa kokeh dah ayah kah showah bi ayah akah bina bishi keh ho gbin anah zha homeh okho homa bi gbann odey dik kah kwa onongh ettem onoh dham yina kbong ashoow kah kpaywha onong kpienankpien folh eddam edham folh ganegange bungh abral whuna odey dik kwa ottem omoh onong kpienankpien bi eddena moh shupe koh folh ganghi mah mann bi shi moh koh bro whuna kofoh ganghi ettem emeh dhamohnong kpienang kpien and abra kehrihe ehumo cha abokah abahtteh kwo vocha poh bi shit shit ha onong mardavany koh yeroh bi echo oh kphamu okphaeh ewhot osi moh sayh eh oyoh nwah beh keh zina chinah koh chi kpa okhum onong manda wany koh ddey omoh dohdik kah odamonong ettem yinah bhe nah yeroh bi kweh kwe ewarowha wahewa whahewa ogbani bi boudik vorh obi kwe odey oddik kwa etteh woht omoh yaha zhim bi gbok kah oigbi dsny azah piṅ odey obuah dik akehri akheri mehucoma kwe abua ha dey yinah anah kah yari ayoh dikoh kwo kamh nghama ayodikokeh macha ochareh ohuriman kwa moh okhum kwe mah kah ogbekpienan kpien nyareh bi kpa bi ittah zohuma ottock meh madeden nwah hiri oddik ochamo yinah ogbe komoh hiweh okoh zomah hanin so iddia imi nidi mandoh ettem damu odam kpong kpong bi heh onong kpienangkpien oruk kah ofoh gbang ha ah abra kwa wahi abi anong abong azuhehan folh ghanhi beh ighanghi.